في رايي أكثر حاجة تـ تبيّن الا هاديك اللوحة الفنية مليحة و لا لا، أنا في <hesitation> في ميزي هي ادا كان كل انسان شاف هاذيك الـ اللوحة و وعكست له جانب من شخصيته، أو عكست له شعور هو حس بيه و لا عكست له حاجة <hesitation> كان كل انسان من يشوف هاديك الرسمة يشوف فيها حاجة منه هو. ادا كانت انعكاس لحاجة فيه هو، مشي شرط يكون يعرف هاداك الـ الفنان علاش رسم هاديك لارسمة و لا يـ بصح يشوف فيها انعكاس لـ لحاجة داخله هو.